Kua guƚrake oiporu ipƚ jare ipepo jare ïti kua mbae reta omuña ipuere vaera oipƚ jembia jare jukurai guƚra oyuka ipuere vaerako omuña jovaiso omuña jare guƚraja oipƚ jare iouere vara guiraja oipƚ ipƚpe jare jukurai guƚroveve jembia paraete ƚvate rupi jou vaera